<hesitation> Sy zany mokony izy io fa ta- tato ho ato zegny zany <hesitation> varimbariàgna si zaho mandinika tamin'ny hitako io aminà resaka sira na tamina resaka afo de mivadika si fandrahoanjareo ananjy io fa efa miezaka si za magnintsy ananjy fa amin'ny magnaraka raha sy agnina kosa fa ezahina aherina karaha tamy sirony taloha izy fa mierena mi a raha amy magnaraka fa aza atao ampirafy raha karaha agn'igny fa amy magnaraka izy atao sarasara kokoa.